E alura la carta anche cula reciclà a va purtà ënt ën post ch'a së ciama la cartiera. La cartiera t'a fute tüt li ëndrinta dë vascun cun ëndrinta d'addensanti, lon ch'al dë chimica, a la cös tüta li ënsema, a l'amalgama la ënsema, a n'a fa 'na puti-ia e pöi lon li a n'an fan 'na guma e pöi a lu stendu ën sima di rulli e a la söliu, a la sbiancu fin a diventé la carta che duvrum ën nostre ca